घुर अरो गधर् मजो एत्वे पथेको जे घोर् घोरर् <hesitation> नेस्दल् <hesitation> मन्हर् दोरे सुलि निस्न थके, सुलि खिरि निस्न थके अरो गधर् नेस्दल् <hesitation> गोरु दोरे, गोरु निस्न थके, गोरु दोरे पतन् थके। जै। <hesitation> जतर् मन्ने <hesitation> जतर् हिसपत् दन्ग है किनु <hesitation> गधर् सैस्तु मिनिममए होइ थके, मने कुब् बेसि दन्गन है, कुब् बेसि होरून है, मने मिनिममए होइ थके अर्, सैस्तु हिमने होइ थके। <hesitation> जतर् कन्गि कोनो बेलेक्-बेलेक् है, <hesitation> घुर कन्ग्कोन होरु है, <hesitation> जतर् कन्ग्कोन दन्ग है।